Ndxa̱a̱ rí nuni̱i̱ xuajen ge̱jioꞌ, ñajuun ndxa̱a̱ rí nutháa̱n kuarta̱ bierne̱, rúꞌkhue̱n nuni̱i̱, naguwá iꞌwíin xuajen nawi̱i̱n xa̱bo̱ nutsín, xí na̱nguá rá, <hesitation> naguwá xa̱bo̱ nu̱ngu̱jua̱, naguwá xa̱bo̱ nu̱tsi̱khe̱e̱, nu̱tsi̱khe̱e̱, mbaꞌa, mbaꞌa xndú, nawaꞌdii̱ <hesitation> nu̱ngu̱jue̱e̱ tsí nutse̱ máꞌ tsí nu̱ngu̱jua̱ máꞌ, tsí <hesitation> nigúdo máꞌ rí nixná mbañúú, nagóó gu̱ngu̱jua̱ xuajen, ná nawiin xa̱bo̱, notse̱ rá. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa nagóó e̱je̱n nagúsian ná guꞌwá ñajuíín, nagósie̱n, tsí nugútsín máꞌ, tsí nagóó gúsian máꞌ, naguwá mbaꞌiin, <hesitation> xa̱bo̱ tsí iꞌwá kolonia̱ nawi̱i̱n mbóó ná xuajen ná mba̱a̱ gíꞌ guꞌwá rí mba̱a̱, tsí nanújngúún máꞌ, nuthan mbá ajngáa mitsaan, <hesitation> xa̱bo̱ tsí guáda̱ꞌ ná guꞌwáá ra. Nuthee̱n, nusiee̱n ajngáa mitsaan, nuthée̱n ajngáa rí mitsaan. Xúgíí rúꞌkhue̱n nune̱ xa̱bo̱ rí ndayáa̱ go̱nꞌ rúꞌkhue̱n na̱ꞌkha̱, ndxa̱a̱ nuni̱i̱. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa nagoo júwa̱ꞌ nána̱ tsí nuxmíí go̱me̱. Nagóo̱ nutsi̱i̱, nutsi̱i̱ xúgíí rí najmúu̱, xó tsigúxa̱, xó, nutsi̱i̱. Ríga̱ kiajuun tsi̱gúxu̱u̱ ne̱, <hesitation> nagoo nuxmíi̱ ga̱jma̱á go̱me̱ rawuun go̱me nu̱te̱ge̱e̱ rawuun go̱me̱, jamí nuxmíi̱ ná awúun go̱me̱. Nutsi̱i̱ rí, rí i̱ndo̱ó ka̱ma, niwaꞌníí awúun. Jamí naguwáa̱nꞌ judee̱ ne̱ guꞌwáá, naguaꞌdíi̱ nuxmíi̱ awúun ne̱. Jamí rawuun rawuun nu̱te̱ge̱e̱. Xí wámbúu̱n máꞌ nini̱i̱ rúꞌkhue̱n rá. Nagóo̱ nu̱stre̱ge̱e̱ ne̱, guꞌwúu̱n nu̱ngu̱jue̱e̱ ne̱, nutse̱ xa̱bo̱ tsí naguwá iꞌwá xuajen. Nduyáa̱ frígú go̱me̱ kuitsúun, ná timii máꞌ ño̱ꞌo̱n, ná timii máꞌ, tima máꞌ re̱ꞌe̱, naa ka̱ma̱a̱ máꞌ dxáꞌgú, ná timii máꞌ xu̱kú, xóo xu̱wán xóo jaꞌnii, ná tima awúun go̱me rá. Xúgíin xu̱kú tsúꞌkue̱n, nawaꞌdii̱n nuxmíi̱n awúun ga̱jma̱á, <hesitation> ga̱jma̱á iꞌwá, i̱mbrúthun mbámbá, mbámbá kolor drígo̱o̱ gúmá, na̱gi̱ꞌma ná awúun go̱me jngó kajngó nandoo nakujmaa ne kuitsúun. Wáda̱ꞌ, wajiúú nijúwa̱ꞌ nána̱ tsí nuxmí mangaa rawuun, rawuun xtíin, nu̱te̱gee̱ rawuun xtíin, <hesitation> na̱ngu̱jue̱e̱, xúge̱ꞌ rá, nánguá máꞌ ini̱i̱ guéño rúꞌkhue̱n rá, pero kuáda̱ꞌ nána̱ tsí xóó nuxmí rawuun xtíin. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa xa̱bo̱ táta̱ xanáá-ná, ído̱ rí na̱gúdii̱, na̱gúdii̱ <hesitation> nuni̱i̱ xtagíya̱ꞌ, rúꞌkhue̱n nune̱ táta̱ tsí xanáá ikhiin. Wajiúú nixtáa xi̱ꞌñúꞌ rá, naꞌnii̱, naꞌnii̱ exe̱ rí ná nagéde̱e̱ꞌ, <hesitation> nagéde̱e̱ꞌ naꞌne mújúu̱n panéla̱ ga̱jma̱á yáá, ga̱jma̱á <hesitation> <noise> ná exe̱ rí na̱-naka̱ ru̱tsii̱ ga̱jma̱á xtángidi na̱ka̱ ratuaꞌán ga̱jma̱á ixe̱, nagájnuu eyoo, eyoo <hesitation> rí naꞌne mújúu̱n naꞌne gukuu̱ raꞌne mújúu̱n jmáa̱ panéla̱. Na̱ngujuwe̱e̱ rúꞌkhue̱n wajiúú, géꞌdoo̱ bási̱i̱ ne̱ mangaa rí laka, ju̱ba̱ꞌ ñajuun a̱ꞌkhue̱n na naꞌne gúkú maꞌáa̱n na̱gu̱wíi̱, na̱-nangu̱juwe̱e̱ naꞌne mújúu̱n ná, naꞌña̱a̱ xíñu̱ꞌ mangaa. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa xa̱bo̱ tsí nune̱ mújúún ixe̱ kafée, nagúdii̱ nune̱ mújúu̱n, nuni̱i̱ ná ma̱tine̱, nudii̱ tsu̱du̱u̱ ná awúun ju̱ba̱ꞌ awúún, a̱ꞌkhue̱n nu̱stua̱ꞌe̱e̱n yuska na̱gúdee̱ ambúún a̱kuáan na̱gúdee̱ ambá ju̱ba̱ꞌ rí skuni nu̱stua̱ꞌe̱e̱n ná awúun ju̱ba̱ꞌ, jngó nune̱ wabáa̱ ne̱ rá nu̱stra̱maa iya, nustra̱mee̱ xkuaꞌnii <hesitation> naꞌne waba̱a̱ ju̱ba̱ꞌ nu̱stua̱ꞌa̱a̱n nakhuáa ixe̱ kafée awúun ne̱. Xí tsíxnúu ruꞌwa rá ikhii̱n nu̱stri̱gáa̱ iya ná nakhúu ixe̱ kafée jngó mba̱ꞌya xí, <hesitation> naxnúu máꞌ ruꞌwa rá nanguanúu má̱ ne̱ xkuaꞌnii <hesitation> nagaꞌwii xúgíí yuska na̱ka̱a ná nakhúu ne̱, nu̱ra̱khuáa̱ mangaa bóni̱i̱ rí najanúu̱ nene̱ xa̱bo̱ ná xuajen, najanúu̱ <hesitation> nuni̱i̱ iñá tsu̱du̱u̱ ixe̱ kafée nu̱ra̱khuáa̱. Xí yá naxná má xndúu ne̱ rá, na̱ꞌkha̱ xndúu ne̱ rá, nagóó xa̱bo̱ naguri̱guíi̱ne̱ na̱ꞌkha̱ nu̱ti̱ge̱e̱ nujndoo ná-na rimbaa. Xí nijndoo má ne̱ rá, nduya̱a̱ ne̱ ná <hesitation> nu̱ru̱tsii̱. Wámba̱ rúꞌkhue̱n rá, ná. <hesitation> nago̱ꞌ ná inuu i̱fui̱í. Xí nigo̱ꞌ má ne̱ ná inuu i̱fui̱í rá, <hesitation> nawatro̱tse̱, nawaꞌno̱ ne̱ ná ñawúun ná inuu tse̱no̱. A̱ꞌkhue̱n nagájna̱a̱ idiuune̱ nago naꞌga̱ ne̱, naꞌwa̱a̱n xa̱bo̱. Guáda̱ꞌ xa̱bo̱ tsí nu̱ngu̱jua̱ ne̱ inúú iꞌwíin a̱ngui̱ín tsi gachúún ná xuajen. Nu̱ngu̱juwe̱e̱ ne̱, ná guꞌwá rí gíiꞌ, ná na̱ka̱ kafíi̱n ikhíin nu̱ngu̱juwe̱e̱. Xí wámbúu̱n máꞌ ni̱gu̱juwe̱e̱ na̱ꞌkha̱a̱ mbúkha̱a̱, nutsi̱i̱ iꞌwá rí <noise> ndaꞌyóo, nuni̱i̱ májáa̱n ixe̱ kafíi̱n mbu̱júꞌ. Óra̱ guáda̱ꞌ tsí naꞌwaan máꞌ ikhiin ná guꞌwúún, nuni̱i̱ idiuu̱ ne̱ nu̱ngu̱juwe̱e̱, <noise> ná nuꞌwáá, <hesitation> nagóó mangaa naꞌwa̱a̱n ne̱, jináá ikhii̱n xí tsíxná mbaꞌa guéño ne̱ ná guꞌwúu̱n ná mbañúu̱.